Ireto avy ny fomba hanamboarana sakafo tahaka ireny any amin'ny trano fisakafoanana ireny: mijery fikafika sy ny fangaro amin'le sakafo ao anatin'ny aterneto aho ary koa ny fomba fikarakarana azy anatin'ireny vidéo ireny no anaovako azy.